Avana zao mo raha ny fahita amin'ny lanitry rehefa avy ny ora? Eka, efa nahita aza raho. Karazan 'ny voninkazo misy sarin'ny avan'iñy manahaky rôzy zao da ahitan teña foty, manga, enanik'io efa misy maitso koa ôranzy m- misy karaizañy raha da misy violet da raha hitañao amin'ny havany àby iñy da hitañao koa amin'ny voninkazo.